Inwanume dakka ingwam be dakka in in innak makaranta primary me ra beni dakka indoksi ba bene dakka har bgn wexan indo dagbeni dakka den intewon be dakka innxwa menbu re dakka an weyanni imbeya ya ya denne wannan bu wuverumanni inbeguxam har ban ka wakanan. gonje imbawa mani jalingo immba mani ganye imba mani tonge imbawa manju grom imba mani ibali ii gashaka imba mani mutumbiyu immba mani gombe bauchi pal immba masason to immarani ga lanka munya ga nyaga re manabu anak hira anakhira masaran inget pemuye mi to an dalili imm bawama geran bunbu da ni dimba penan ba pelani dakka to inwork keran hann ka innpanan te so amma nok kem shi bumden inwanu muwa gennagan in inkun peroran bakupgo raben Zoga nge ga nwuk veran haan nlipe ves verkana membu ka npenan teso an nesara sirimanan inzugu zirimanan baan nwuk veran haan amma kai modon ga temme loom nperan nba laa abeni daka nogga kooo i nyam isaran nvee kaman daka ma veranso bum deen iwanum teranni inirum wubanmeté ran ma kan kabven wee bo aburuman de ra kuburum kaaben ma nedon be vi rumani mayaddin men Nog be kamme jim veran geran laana bym donso npoge kamme temme ikaje laawa ranje nedo nedon kemshi verinog so nog kemshi veeri nedonso temme daganan an memmebu an nwuume an yatteme dedon besaranan nvee kamme nperi kamdonga ma wa yinso ma me veran kammeso we boku burumi kamme iya woon sagan ga i ke i ke nwoon yaran den i sagariga i jang guun wogte i ku ja'anwo magi ku jangwo gunyenum i ku jangwo mum nwoon viniga itik shi tebiga iku sago tum wogai tumden boo